Jää e re týna e kiee’ e jyn dsira ee re fáá’ra jö e <hesitation> e e e e jyn dsira e xa u dsíí’ e bⱥ e lýý’na, a la jia’ re lí fó’ re fⱥⱥ’ ra u jöñe, e e <hesitation> kí ‘ná’ e e <hesitation> e ná’ re jmⱥⱥra í’ e <hesitation> e e e náá’ra my guíí e ‘nɇɇ’ jmýý lⱥ, e jia re jmⱥⱥ ra í’ e náá’ re lí mⱥ ⱥⱥ e náá’ ka lɇ dxaa ba jö e jöba jöba e re fáá’ra e re lí fó’ re ñira e jyn tu dsira, e jiama re jmⱥⱥ ra í’ e náá’ jy <hesitation> jy jy e dxi kiä o e náá’ kö e náá’ dxiñira kö e re lí mⱥ ⱥⱥ o e re li, tá e kie náá’ jy e re dxára dxi ñíra a jia’ <hesitation> a jia’, jia’ re týna e jyn dsira e la’, ‘ná’ kie’ labii e re gana ba jö jy <hesitation> jy jy kö í’ e jia’ ‘ná’ íí e re týna e jyn dsira, e re fáá’ra jö nɇ a jia’ ro’ e ten e jyn dsira kö’ kie la bii kie’ xa jy e dxi kiena jö la biii kie’ ba sún jmýý a e kienáá’. E fɇ’ <hesitation> fɇ’ re kö re jïïna, xí fɇ’ li dsáána ta xí fɇ’ e <hesitation> e náá’ e re kö re jï’ jyn i kiána o re guⱥ’ jan úú’na o ta jmí’ kié’ lɇ jy e dxi kién dxi ñún jan dsa my guíí e re faá’ra e jöba néé’ e <hesitation> e fɇ’ jö e dse a dse ngýna o e dse a dsen jan dsa my guii, e jia’ re týn kö e jyn dsí my guíí e jyn dsi ten lɇ, e re guⱥ e jyn dsí jia <hesitation> jia jmýý re li fó’ e la’ e ki kie’ lña bii ba xa lahy e dxi kién dxi ñúna.